Tegeligult ma tiiä üllätävält veidüq tuu kotsilõ. Eelektri tulõ juhet piteh pirni sisse ja sis pand sääl midägiq hõõguma ja sis tuu hõõgus andkiq meile valgust.